أقدر اتكلم عربي بطبيعة الحال, بالذات اللهجة النجدية السعودية, يا سلام! بعد عندي فكرة عن الإنجليزي, أقدر أفهم وأسولف فيها شوية مو كثير, لذلك حاولت اتعلم أسباني, لكني مو قوي فيها كمان, أحب أسمع لغات مختلفة, واتعلم مهارات, واللغات هذي تثير اهتمامي وتلفت انتباهي بشكل كبير.